Jah, muidoki, eläjäq oppasõq ummi poigõ ja tuuga andvaq teedüst edesi järgmäidsile põlvkunnõlõ. Kuiki jah, ma'i tiiäq, kuis tuu kallol käü, aga imetäjil vähämbält.